Nam wa utun ẹzam nni ntun Iwa. Iwa ẹgbi idomo mọ ẹnana, ifimi ẹtu Izama Izam, Izam-Izam Izɨnẹ, ifẹ ọgọn ifẹ ọgọn izɨnẹ, ina akwọ ma Akwọ izɨnẹ, igọmọ agọb itun Iwa emo atun mọ. atun mọ, ivim eregẹ ẹkpọ emo atun yẹ erɨrɨma, eto ivim ẹbẹm, eto <hesitation> eto akake ivim Itun mọ izɨne ifẹ mọ iwa ga ẹzɨba, Iwo nwẹ ẹssa ẹfẹ mẹ ẹfẹ dẹnẹnẹ akọmọmọ ẹfẹ ẹgbẹ ejine awa emo adọgọ mọ, adọgọ mọ agọmọ awa emo agọgọ mọ, amo agọgọ mọ emo api mọ, emo api mọ azɨne nungo ma agana mọ, agana mọ azɨne adọmọ mọ ẹfi wakawa wu urre ga Ipa adọmọ mọ afi mọ egọnẹ ẹnung ẹma ye ẹrimi ya adọmọ mọ ẹfimo ẹbani agọmọ mọ awa afia aja adan, ajẹ agọm mọ awa afia aja adan afia ẹ ẹrẹ ẹnẹnẹp, ebani adana mọ afia ẹ ẹrimi yẹ adana mọ dẹnẹnẹ-dẹnẹnẹ, adana mọ ẹrimi yẹ ma eje yida ẹbi ẹnọm yida ẹbani yẹ agọn agwa nungọ awa-awa areme ọdọm nwẹ sẹ ẹdudu nwe ẹrɨm ẹba ga ọvẹn denene ẹba ga ọvẹn dẹnẹnẹ wa nẹ ma ukpuga ẹ erɨm, ẹtɨm, ukpuga ẹrɨm ẹbani agọm mọ akọ dọng, ebani agọm mọ ana ọvẹn yẹ ẹrimi ye, ebani agom mọ akɨp wawọ nwẹd